اول حاجة بطلب من الشخص اننا نقعد في مكان ونتحاور بعيد عن الدوشة وبفهمه ايه الحاجات اللي ضايقتني أو زعلتني وهو بفهم منه ايه الحاجات اللي ضايقته أو زعلته ونتعاتب فيها وممكن يبقى فيه وجهات نظر <hesitation> مختلفة أو سوء فهم و بحاول ان انا اصلح من الحوار ده لو انا غلطانة بعتذر له ولو هو غلطان بيعتذر لي.